Sambong te e pamake topidendonan makoto awak kite mamersih wu sambong te eren pamake to mamepe paka makoto paka kite tiara ne makamu te eren pamake suane to panguras pingkan hu mayamaya ne sua neren manguras oto ore apa to kanen ka suane rasen onei sambo